لو تخيرني يا خوي بأنني أكون موسيقار وبين أني أكون رياضي مشهور فأتمنى أني أكون رياضي مشهور، الرياضة تسمو بالروح وله، أما تلك الموسيقار لو منا أن هذه موسيقى تجزي من سماع إلا أنها لا تفيد غيرنا، الرياضة تبني الجسم وتربي العضلات وتقوي الصحة والمناعة تفيدنا كثيرا.